Adatede pai ite tamata apa lai ite wai nusa ina de pai aku mamau nya ma adate ma tradisi de hoho'e. Ne an aku eo ma titiwa pawelu, ma titiwa pawelu pai de isei sipisa si titiwaka siki nareka neke he ma tradiri ma adatede mahonoe hoho'e. Ne nama mahono ru hoho emo'o ma ne elna aiheka ne isei si titiwa paweka moi'i dueke sei si sila eka mo'i, sila eko moi pai sila <hesitation> he kake aku ma tradisi ma adatedeo aku ma sakaru, mamau nyaru ne hoho'e. Pai de nyade kan dunyade emaju nina nama <hesitation> kasue ma adate, ma tradisi dedema kasue hanya karna pare ne elu moderena loho kelai mo'o ke homo. Nama yana pui ma yamena de jua aku ma <hesitation> ayaresi, matue hana wesi, mahono ru awe sina siseluru, siseluru nena ko eo sei juga sititi waru yele'e tiwarna si <hesitation> honoru nemata si hekarumo he itema liyeka. Liyeka de nyade sena sepue, sena heka sepue ni pare'e dena nyade aku ma <hesitation> anyare ma apewa mayana pui neke hari ha makina wai wakai lare luma de aku made aku makina due liyeke, madina due so maraya, nemaru aku makina due liyeka. Na ke'eo epewa adade si piasa'e ite maliyeka nede nau ke'eo <hesitation> tina kemuri nena ane sititiwaru ne pisanya si <hesitation> tue due patane. Nena he sayang <hesitation> hono rahasia ne aku sititiwa naku eo maike itema maike ma kikinati ma kikina ne hede me isei si haneme si tiwa se makina sai samo si ti menama mona makina la due so <hesitation> marayado. Sa sahae hapuni homo'o lai sitiwa ka ne'i. Na nyade maike ma ne due saharu saharu do moderena eya do momo'o akuma nema yanu pua ma yamena nema ayaresi, ma ayaresi due he mahono maisare maheta, musukana korea nema <hesitation> kari <hesitation> turi ai omi neke aku ma ayaresi nena aku eho sititiwaru he <hesitation> manemata makina due somaraya hela lae nena ma apeu adasi hane peye kalai ma ida so maraya ne lai sititiwa mo'o. Due deke lai deke more sai sepue'i, sai sepue'i he piyasa ma usue apewa ada kehe ituru loke, turu loke aku numa inye'i siloi si pare waheu te si heuni, si rau we weda neloi na sihono tana ile, tana ile. Nena ma usuwe, ma usuwe si neka aku ma elu dame dame due heke la heke more aku he ma asuana <hesitation> asuana dene ke aku onya tua adatea ne si loi nena mi hasuana esdue adate minya. Na ku'eo setina kemuri na senya <hesitation> ihono soune kan pukane lai heke mori ahono sone <hesitation> atupumu soene menama ma ahono soena natupu mo soene mo hedeka.